Mano sedaba ega lao pilo, mano gena labino tora ena yo kama otu ua, ena soro iya soro ino sari ngaramoi ma sofo ena sari guwae ma sofo, ena oyo guwae ma yom rai ene soro iya toma giawas ge ena lila giawas ge ma sofo ena oyo yali, rai ene sari yadi ma sofo ena oyo yali dadi mano gena, dadi mano gena surai ma ngaramoi se ma sofo futu madoya tora ena tarifu rai rasi ena soro iya soro ino rewa se ene ma ten toma hate majaga sodo sita bulo-bulo, maha ega lao pilo ge, rasi labino tora gena ena sari nguti bolo ua gena sari pake-pake la gahi ena ma ngam, ena oyo rasi ena ma pali tora toma gunyihi.